हाथ से कपड़ा धोवे खातिर कपड़ा के बीस से पच्चीस मिनट खातिर सर्फ और पानी के घोल में डार दिहल जाला। कपड़ा जब बढ़िया से भीगी जाला ते ओकर अंदर के गंदगी फुली जाला ओकर बाद कपड़ा के बाहरे निष्करी के ओके ब्रुस से रगड़ रगड़ साफ <hesitation> करे के चाही। जब कुल कपड़ा ब्रुस से रगड़ा जाए ते ओके उठा उठा के पटकके चाही जईसे ओकर अंदर के गंदगी सर्फ के साथे बाहरे आ जाई। ओकर बाद साफ पानी में एक कइ-एक एक कइ के कुल कपड़ा दू से तीन बार खंघार लेवे के चाही। कपड़ा धोवे के ई ध्यान दिहल जाला कि रंगीन कपड़ा के सफेद कपड़ा के साथे नाहीं डारे के चाही काहे कि रंगीन कपड़ा के रंग छूटी के सफेद कपड़ा पे लागी सकेला और ओके खराब कई सकेला।